باش تنظم عدد كبير من الكتب، أول حاجة قسمهم حسب النوع: روايات، تاريخ، علمي، وغيره. بعدين، رتبهم على الرفوف حسب الحجم أو الترتيب الأبجدي. إذا عندك مكان صغير، استعمل صناديق أو أرفف إضافية. وتقدر تحط الكتب اللي تستعملهم برشة في الأماكن الأقرب ليك. أهم حاجة يكون عندك نظام واضح!